Karazana akanjo fantako a: <hesitation> raoby, raoby findesina mivavaka, sorta atao amin'ny andro mafana, pantaloha velondrirana ohatra nde- ndesina mivavaka, ndesina miasa; pataloha mihaja, paltô atao andro mangasiaka, paltô maivamaivana, body, zipo ho an'ny vevia- viavy.